Aah iha lafa magnome cadeau la cadeau zay farany soa avao rô filianao, aah! tena <noise> misaotra betsaky anao fa tiako ty, tena misaotra ley, aah! sy nampoiziko, la kiraro soasoa ty no amenao anakay, aah, soa ley ty! Ahia koa rô ahita?